افظل ذكرى في حياتي: هي رحت أنا وعيلتي ماما وبابا واخواتاتي الزوج. يعني رحنا لصحرا ورحنا لحمامات ودرنا فيها هكلمات حلوين زوجنا فيها ربع أيام يعني كانت حلوين بالزاف كلنا حضروا السهرات هيدا هي كانت أجمل ذكري فالطفوله بتاعي.